पोलंड चो इतिहास मध्युगीन जमाती <hesitation> ख्रिस्ताणीकरण। आनी राजेशाही सून पोलंड च्या सोनययुग सून। <hesitation> विस्तारवाद सून आनी सगळ्यांकुंम <hesitation> माथ्या अशी। यूरोपियन शक्ती पैकी एक जायसार मरेन त्याचा पतन आनी फलानी। दोन महा योद्ध साम्यवाद आनी लोकशाहीची पुनर्स्थापना। <hesitation> यापर्यंत्र एक हजार वर्ष। कूंम छड काल पसारलेला आसा।